Resaky kolera bleu royale koa zao aminakay de fa tonga de hoe koleran'ny tômbily soa zao kolera <noise> bleu royale zao na moto soa, manahaky an'izay koa gn'anakay zao am' kolera aa bleu maizina.